<hesitation> To Almaney ra haŋ kaŋ yaŋ ga waasu: Nidi Bari ga waasu, Farka ga waasu, Yoo, Haw, Hincin, Feeji <hesitation> Muusu, Mari, Kooroyaŋ day i kulu yaŋ ngey day i ga waasu, i ga waasu no din diyey i ga waasu. Waŋ kaŋ yaŋ si waasu mo: Nidi Daame niga di Daame a si waasu. Din di Daame dirawo, doole no niga kay kan guna, niga ne danga ado no a goono ga te. Ce folloŋ folloŋ no ama ce wane za ka catu, nima di ama gaani gaani ama ce wane dan jina ama gaani gaani, ama ye ka wane dagu ka moy zey ka moy zey kor kor kor kor kor ama ye ka dagu. To yaadin no a goo da. Din di Daame goono ga waasu, to magar a di haŋ kaŋ gan humburandi kayna fo zama hay kulu ra gwanda haŋ kaŋ bora ga humburu da haŋ kaŋ na boro humburandi kayna fo. Yaadin no Daame goo da. Daama diraw, din gan diraw gana, niga too ne kala manga fo cine niga kwaay ka ye ka saban da Daama go nango ra. A goo nga diraw <hesitation> a folloŋ folloŋ ce folloŋ folloŋ yaadin no Daame ga diran da. Niga di Daame mate kaŋ a goo da, da goo gin ga dirawo te, din man haggoy niga kay kan guna. Zama ni di day Daame halin ga Daame donton ka ne ama kwaay ka hay fo day ka ni se, too nin wo.